عشان يحسن كتابته <hesitation> ممكن القراءة الكثير يعني يجرا كل أنواع الكتب عشان يتعلم أساليب كتابية مختلفة، كمان <hesitation> الكتابة اليومية يخصص وجت كل يوم للكتابة حتى لو كانت أفكار بسيطة، كمان برظه الدورات التدريبية يسجل في دورات كتابة عشان يتعلم قواعد الكتابة بشكل احترافي.